Na ny ame mahakasiky loko fantako koa zashy misy e megna, ao gne fosy, ao e minty, ao e manga, ao e mainso, ao e mazabo, ao e volom-parasy, ao e volon-davenona regny, maromaro avao izy ka, ao ny ma- marron marron zay zashy ny an'igny, mavomavo.